Wo tɔɔ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyìmàŋ kɛ̀ɛ̀nɛuŋ nɔɔ̀ŋ sèè mùŋ sèè mùŋ tɔɔ̀uŋ, mùŋ tɔɔ̀uŋ, mùŋ kiɛ̀uŋ nɛ̀ŋjeɛ̀, mùŋ nɔ̀ɔŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùà, mùŋ nɔ̀ɔŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùà, taìŋ gbiŋ mùŋ gɔɔyɛ̀uŋ, mùŋ yewe nɛnɛ̀ŋ mùŋ hnàŋ maŋ kàmè nɛ̀ŋjeuŋ nɛ̀ mauŋ fè, mauŋ fè. Mùŋ kɔ̀à mùŋ koloo sùà mùŋ hnàŋ ɓɛìŋ nɔŋ, maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ nɛ̀ŋjeuŋ nɛ̀ maiŋ fulià maŋ nyiŋ nyààŋ maŋ nyiŋ fè. Mùŋ kɔ̀à nɔŋ nɛnɛ̀ŋ mùŋ hnàŋ nɔŋ, àŋ yɛmɛ̀ùm nɔŋ, àŋ yɛmɛ̀ùm nɔŋ, mùŋ hnàŋ nɔŋ, àŋ yɛmɛ̀ùm nɔŋ, mùŋ hnàŋ nɔŋ mùŋ nɔ̀ŋ nɔŋ ko gbooì, aŋ gbiŋ donȧŋ hnè aum naàŋ kùùnò kìlia, aum naàŋ kùùnò kìlia, àŋ gè nyɛ̀nɛŋ kɔ̀ kɔ̀ kɔ̀ɔ̀, kɔ̀ kɔ̀ kɔ̀, àŋ gèùm naàŋ kìlia, kɛɛ sɔɔ̀ maŋ nyiŋ tɔɔ̀ aiŋ nyìmàŋ pangàà.